اه ممكن أقول له أني حددي هدف واضح علشان يحس أنه في شي يشتغل عليه. مثلا لو يبي يزيد قوته أو ينقص وزنة حدد تاريخ معين عشان يوصل للهدف هذا. بعدين نخلي التمارين تكون ممتعة. يعني يغيروا فيها أو يجربوا أنواع جديدة. وأهم شي خليه يشوف تقدم صغير بيومه أو بأسبوعي حتى لو كان بسيط. علشان يحس بالإنجاز.